Una salá se hazi mu depriessa agarrandu una lechuga i se le pica un pocu de tomati i cebolla. Ara pal guisu, que no es el guisu castillanu, pos se l'echa un cholru d'azeiti i otru de vinagri i aviá pa comel. Güenu, i una pisquina de sal, quiciás. Ya daquí tolas varianças que tú veas peru si lo que quieris es hazel, avial, una cosa cenzilla, pos velái, comu te digu, azeiti, vinagri, sal i hopu! No t'enreis más!